Yakup, yaqup iwa mancia wida dodi datanak. Wida ira dakomak nai ni tompat mimian a. Yakkup iwa wekan iwa, wanu sa wa bagian a wida warat bo kau we dakuk lau gofa. Gofa i tompat yakup wida lau a gofa e, manci me damau dabail ayakup a i dafala dawali lau dasaka ang mana, dawosa te, la dapaki la ra te. Dalon lau gofa le dabail yakup iwa, le dafara nagamari ni tutuin tutu i bobak. Nina si ni baba fara-fara dasulak i naforu ni anak a ni ngasan a kiti me bini. Yakup a naforu ni anak ni ngasan bini waluk. Bo teifua me mancia woun datagi dalewat daforu i yakup. Yakup a bisa nawali nai kuk nai si yakup woun, si woun datagi dalewat dakuk nai i yakup matawitil kau? Yakup nakuk nai si waluk, ku matawitil aku. Yaqup a iwa ni <hesitation> i sama tu woun burung-burung woun is tei. Yakup iwa i da mana na ia ngasan a, ni baba fara-fara mana nai dajaga-jaga i Misal e dasusulak i daforu mancia di ngasan, bisa naforu. Nasulak i nai nakutan si a dakafanga abis loka te teifua, nakutan si dakafanga abis loka te teifua? Dasulak i kutan si a namatoton dakon mancia dalewat, ni baba fara-fara sa te nakuk gutan si a datagi nagi? Ale yakup nakutan si, datagi nagi? Cuma yakup ia ifun ni hal sa nai a, nawei ifun na nageit wa lolouk fun isik i, biasa i mancia i dalewat-lewat i dalolik i waluk. Dalolik i nai <hesitation> dakuk a yakup ia bole. Ale takutan i tentang a takutan i man la le najawab nafakawai jatei Ale takutan i nai a yakup ka gafanga abis loka? Najawab, nakuk ku ka nugu fanga abis loka. Yakup kau sow abis loka? Nakuk ku sow abis loka. Yakup minu tea abis loka? Nakuk kinu tea abis loka. Dakutan i woun yakup kau ia memang <hesitation> yakup a kau yakup sabua sabiji nai ka mami wanua iwa loka liwa. Tapi yakup kau boda-boda, yakup najawab ni yakup boda-boda.